लाल कलर सोच के हाम्रा दिमाग मे काठी आबाइया हमैके देह नेके खून के कलर व लाल ब । खू तिक व लागैया मतलब मूर मे त लाल कलर क तिक लागैया । जैसे लाल कलर वगवान सब के चरहेला किसीओ तिक ऊक लगेला पड़ीजी सब लाल कलर उसए करिया । लाल कलर मतलब सुध कलर मनैय पुजारी सब बेसी करके उहएलागी पूजा पाठ मे चाही किसियों मे लाल कलर उसए होइया। आदमी सब कॉनो कॉनो लाल कलर मान पारैया बाइक किनाइया त लाल कलर के बाइक किनाइया । बेसी माउगी सब लाल कलर के सारी लगिया बियह साधी मे गेलख त लाल कलर के कॉनो फंगक्शन ऑउनकटीऑन होलख त लाल कलर के उसए करिया सारी बेसी । लाल कलर मे बेसी निमनो देखाइया आदमी सब उहएलागी बेसी लाल कलर पेनाइहाया । ऑइसेव अवि लाल आवी दुनिया के सब <hesitation> जाना आदमी सब मानं पारैया चाहे गाड़ी हो चाहे गोंडा हो ।